Tiyoo kañum e asulu ndiyam ɗam ana way kañim kaa hono laawol ndiyam nii. Sabi so ndiyan ɗan naatirii hoore too tan, jokkan faa hoore wonde yaltirde. <hesitation> Laawol ndiyan faa tawee ɗan saakataako. Jonkaa ndiyan ɗan e hoore muuɗun.